Mbasuru, ñatiu amogue guirareta, oyembovevii <noise> oguata i iaramborupi reta i iarambo rupi oeka jouvaera jembiu jaereta kua mimbareta tumpa omee supe ipuere vaera jukurai oiko i iaramborupi.